Mägikitsil ommaq umbõ häste vällä arõnuq jalaq ja kabjaq, minkaga nä saavaq esiki kõgõ väikumbidõ kivinukkõ pääl ringi liikuq ja ka hüpädäq sääl kivve vahel.